<hesitation> waktu koki pe etuakuh he kepaar kasem memiarekoko, hekoko eh eratus, ekaasaan wakimah heh setiap tumo ori memoodo heh sekere keno krukk emeimou yadi se- sekaketu aneamou se opo nea karna setiap kotu omori weannulah kuman ka apa same wewongimou sepe ngulu- ngulun sepe nibo- niboyan rior kaketuan nealaseisi siopo nea he ampitran itu <hesitation> se koko kan se mawurenga ana la kerou worengas se- semo temou hemoeto- metemou lakeru keisa rintek wayah serintek sep peni buni- buyunu pemea- mealakuman, pawean kumo, rior katu sabantar yah sumelammi heh sedangkan korimu berteko taka anea laeng kali se kori muber kopo nongko- nongko nea karipe wineang kuman kwa yah ni tumou sako mapeare koko <hesitation> musti katu yaah eh suma basabar kasee binatang panga sapas skolah jadi esaa Komiara sekoko rior seame teula sei si opo nea jadi ko musti <hesitation> engkuman nean tiroen kekoonea sasea nikah selok lalalan se musti seron sasean saki seleot dese eloten rior sasean sumelami <hesitation> ko ko seda sedap sedang komotogite wokelaker ehkomedo laseupa kapa seh seupa rerah esiwo anola jadie sedap jadi yah nitu mose pemiaraan.